बादल पृथ्वी के सतह से आम तौर पर आठ-दस किलोमीटर की ऊँचाई पर पाये जात हैं। बादल का वजन कुछ टन हुआत है। जै माँ कुछ बादल हल्के भे होत हैं। और कुछ बादल भारी भी होत हैं। बादल का वजन कई टन होत है। जै के कारण बादल आसमान में टांगे रहत है। और ऊपर की तरफ ऊपर ही ऊपर आसमान में उड़त रहत है। आसमान में यये बादल कई प्रकार के होत हैं। कोई छोटे होत हैं कोई बड़े होत हैं। कोई बहुत बड़े होत हैं कोई पानी वाले होत हैं। कोई बिना पानी वाले होत हैं। और या बादल की संरचनें आसमान को बड़ा ही सुंदर बना देत है।